<noise> unikiam manimiam baru nialisa, manimi am nihekualoi luluatunim baru nialisa kalo sakaela nialisa bisa koa manimi baru nialisa nikikielali ripapaela ri manimiam siam uniki. <hesitation> kalo amoi binatan esalem koa maka maluosalu maluilusiem manimi isakaela a amrekena'a kikinaha ohoo ribaributi amalu osanam aunikiam maluosanam bae, keakea ibae siem. Kalo nikinaham nikinaha kinaha kihana siam kabara, kabara kahati kalo unikiam tati ehesa keakean tati maluosanam kalo nihula hiun <noise> kalo malu osanam ne'e nihala huuu huu siam kabara kabara kahati laosiki. Ya kalo uliuliem nia manimiem rilunia reininuapo sakaela ruari putara amoto utang siam alania alahan. Auhainiu iruiame'e kalo niakaam ahuni rimu balia amoile. Kalo uliuliam biara aupapari bae siam bae tauri bale lanian amoi mulaman hounam usian am uliuli, uliuli bae binata sikaam bae au papari musti ilunia aloisiam nialisa eloisiam <noise> nipimulaman ohili siam amoi siam au uliuli i sika i <noise> lalu aunuma binatang iusi uniki amkoa aualisa amanimi sakaela aubisa alisa koa au alisa manimiam ulumanehual holali siam ukini jadi manimi am baru binia binatan siam nialisa binama unikiam manimi baru nialisa sakela nialisa koa manimi baru nialisa. <noise> kalo inama malu osi sanang koa binatan siam hula niu niun keakea nihula niuniun am kabarakahati osita. <noise> mamam meewa nialu duriani unili nia lotolu duriani unilem baku dapati tati hahu, hahu nilhogor mamahulan tutumaka hulania masine siam ahulan ulue ul u u u himpurua ulue loireem <noise> <hesitation> loilahasepuei sian ahulan atau sa la hahuna nihogora, hahu nihogor jadi auhulani sianam ikaite loumunam mutawam komahahu tati mutau binatan jahat numa tipolulo siem itae mutau hahutati tipolun kalo hahuam durianlem au tu auleikoa aulenuma koine dipisa reile <noise> nialirile haiitaloi baru ini hogor ita haahu auma terlambat gemulahu auewa loi koinee loi nipisarile. <hesitation> jadi kalo manimiam euwam imutau.